Raha kôa zany ka hoe te hamafa vovoka amina fanaka an-dragno regny zany anô ohatra a dia raha fomba mahomby aminio zany a dia mangalaka anô a tapatapaka lamba a dia igny an andraborabohanô ananjy akeo. Fa na kafakafainô izy aminy dia afaka madio tsara i vovoka amina fanaka an-dragno.